Sɛ mowͻ akwanya dɛ mobͻkͻ me bra a m'abͻ eetwa mu na m'asesa biribi wͻ moho a, nkyɛ dza mebɛyɛ nye dɛ, nkyɛ munntwitwa me tsir ho nngu dɛ mbrɛ m'ayɛ efi mo mboframba ber mu besi ber a mehyɛɛ ase dɛ morobͻ me tsir, nkyɛ seseiara dze mo nhwi ayɛ pii na nkyɛ mutum medze nya ndwuma ahorow pii meyɛ na nkyɛ ͻbɛma moho so ayɛ fɛw dɛ biribi.